Leesɗe am mawnde no waɗiima nde mi ɗaɓɓiti e mawniraaji e njogoto e giteeri am rewɓe. Mi faala nde njilli mi waɗata kooɗo, ɗuum waɗiri e waɗude leydi. No waɗiima caɗe ngoodi feɗɗi, njillaaji kabbal heɓɓe e no njangata mo waɗata tamma waawaani e huutoraade